Nako laba laba manege ena ma manga wola masarang manege ma fungsi manege manege josi gakana manga wola ma nah manga wola manege ma fungsi biar e <hesitation> ma fungsi manege nako jomasnonu inomo jo make ino manege ijawo manga kia ika manga sarang ika ma fungsi ma wola manege agar okia manuku obinatang binatang manuka manege uwa ja ganggu gugat manga inomo wa na ma fungsi oli manege ma kia manga wola manege <hesitation> ena ma laba laba manege kan maruka jo kia manga manuka ma <hesitation> mara macam sama de ena manga ngina so ato jomakia joma ngoaka nege oka to na nako laba laba manege ena ima noa manga wola manege ka ikukurutiye de biasa nanga wolaka nako ngone jarang wa tebini nanga wola manege ena lo nagaka nege oka mane komanege dika.